Jevaereta ipöra ipöñairäka... Jeta guinoireta <hesitation> jokoguiko jaereta, omombo iveneno aniara kia maratu oyapo. Jaeramiñovi jaereta oipi mbae jou i ipevaera, jare jovaisoreta oinupa vaera jokurai ombojiri iyeuguireta jovaiso.